Tabkayi twaghe ya tha ziya <hesitation> gama ziya <hesitation> rakumiye zi uɗaghe digena ghwaraku ghwaro tabka tsina zɗatsin <noise> kamar ndika twa tuwagh na kwanid kina kowara nagha dan saboda lafiya nghpaɗ masa nga kuzan amb terabi an thusar bi amma kasan tho ngig yaghaya kwal naghan zu tha sam sam sam amma wur ngig yaghaya kuma ngha da thugwame nuvuɗ na thugwame ndikkiyamna tsatsgha da thugwam kowar tsa- tsa thugwom amma tsa ude thu thugwame ngure baghava yaghaya tama ammato kaɗiye ngure tserak masa nghɓaɗanghbaɗa soboda war yank mɓftsin da <hesitation> lamba lamba kitakwa tib ka dge tibka u thugh-thuj-dge zigwe-zigwe dge ghbaɗ masa nuvud <hesitation> anghɓa- ghɓud uɓa sare manda amfani uda kurisare ammanda amfani uda thusare amman tsvishsarin ma manda anfanid amma yanka-anka ka an <hesitation> thugwan da lamba one. Amma “udey-ude <hesitation> ngik yaghaya kuma dge naghkarine to kaman ndika tibka yaghanina kwaraghakakin kwara kwargaka ngig yaghaya <hesitation> nagh da twagh susar saboda tuɗagh nigho ziɗa thusar amma kuma waghao kuma zika zɗa wagha amma kuma ngig yaghana kwarane <hesitation> ndiki inka tarbiya wagha za twaghe sikh-sikhe saboda tuɗakh nikho wagho tsa nguɗana vandarkha <hesitation> tsa kan mbara ka "au-au-wa-kaighat masab nguɗa nga da nghabi amma dada twaghine da dan tsu zik ɓarogha to se ɓarogha se ɓarogha se ɓarogha ka zik ngha ba khine sai ngha sai ngha to “z-kasan <hesitation> yanba kwartru kwarane a ndik yakhaya ka kabilu kwarane ngude nagh bakanda thwa twagh biyo saboda daf twaghe bagh yaghayo to wagha bi yan baghak naghak yagha thusare to kina amman dge tsarga <hesitation> adin kwaran nidgne zuwagha niya kam. Tkhahak zuwe da yakhanin ka “da- dabbobi tuggaka ndiken ai to thu <hesitation> nghalno <hesitation> tsawar <hesitation> angatukava dige kwarana dik gathga “kwa adini kwarane khpaɗambadiyan biyo khpaɗam ba diyan biyo akhpaɗamba diyan biya kam ka zikka yan ka kiyegatsuk ka yakhayaka thwe amma tibka ya dabban tsuduwude ya tinkiya dige imane nuvude tibka dge sighud zighwa zi tha zi wagha ziya a zhwechke <hesitation> dige zika an bakhala <hesitation> albarkamb yi wagha zi tho zi twaghe nabaha sobode naka ka wagha kina saboda yik tsine yiktsinkam nabaha yik “wagha-wagha” bi tseraka <hesitation> lalan kwaghe sai yi gan bayan tlankwaghe sai yigan se mangan tlankwaghe “se se yan mitse arena yigan ghkrɗe avin amma kaga twaghe zitsa yigan kitikwlo kɗaka tsin ma zulu a nga dika nga ndika waghabi. Thatsghrsarma zik ndiken ai tke kitakwan dagalk tsitar za a thakh kina amma kuma <hesitation> tabkar a zɗaka thukam nga dike mɓalaka waghabi za twagh bi amma tha zitsa mbladagha tha wahhala a ngal tho amma yathana mitsna kwarahaka tkhahak mɓladala ka zighw kava ziwine ndikenan dgala zika ammgha “ka-ngadge tkhahak ɓatro dgwaya tkhahaka dala sukakavarsa <hesitation> amfani sar ka a ngha ya dabbobi "anvaghaka-vakak” ude to tinak fatsiyo dan gakha <hesitation> analaka a kasuka a ghalna tamo kasan a tenak fatsiya dan ga a dge kwarud kwarane ngiga dige tsutsuyaghaka dika <hesitation> dik usa usana baku kiyame nga bakh yakhaya maimako tsa sare ka ngal kava ngla ka yakhanaka digita kwarahakano ya tho ya twaghe ya ghwecuke ya <hesitation> plise a thingo ya <hesitation> rakumiye duka. Ka zik ngaha ziwa ziwaho analadal haka dge mankavahan rayuwa yan ngaɗangwatsghad kasuka kwarane adalka da kasubina ngaɗangwatsh ka kwarane dalka da usa bi tsiyakhanaka digit ziwakha ziwakhahana yana digeya a nalak sana'agho daghaghane tibka rayuwagha to tma tsandikira ndikirme dige tkhahak mɓffa a wagha sugwarskha tkhahak mɓa thagha sukwarskha tkhahak mɓf da <hesitation> twaghaha sukwarsha tkhahak zik mɓf tsu dige naha balda bkatapha tib diye man kavaha tibka ziwana ziwaghana in usagha in kasukagha in dige da palkavda a ruyuwa daghane sana'a sarka yanka tanik “da-dabbobi.